וואס איז די נוצן פון א האמער? א האמער ווערט גענוצט <hesitation> ווען מ'וויל בויען, א- און מ'וויל עפעס- <noise> מ'וויל מאכן אז צוויי העלצער זאלן זיך האלטן איינס מיט די צווייטע האקט מען אריין א נאגל- מ'נוצט די האמער אריינצוהאקן א נאגל. אסאך מאל ווען מ'וויל אויפהענגן עפעס אויף א וואנט <noise> האקט מען אריין א נאגל אין די וואנט, און מ'הענגט עס אויף די נאגל, און מ'נוצט די האמער אריין צו נ- האקן די נאגל.